غالباً نحن ننظر للون الأحمر على أنه لون مثير وجذاب, يمكن هذا اللون ينقل مشاعر القوة والعاطفة والرغبة, نحن لما نشوف اللون الأحمر نذكر بطاقات وهدايا عيد الحب, نذكر عيد الجرسمس, العيد اللي يحتفل فيه كل الناس, ونذكر الرغبة ان نكون مريحين بدل من الإثار, هذا اللي جعل الأحوال متعدد الاستعمالات بشكل لا يصدق.